من أكثر اللحظات السيئة في حياتي هي إني أذاكر للمادة وأجلس أذاكر وأجلس سهران طول إللي ل، وأسير الاختبار ما أعرف أحل البر، كإن كل المذاكرة إللي ذاكرت مختلفة تماماً عن الأسئلة في الاختبار، أحس إني حظي سيئ مرة في هذي الأشياء، وفي الأخير أجيب درجة سيئة.